अर्जेन्टीना के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। तैकाके लोग फुटबॉल काफी पसंद करा। तौंदे के फेमस लोग भी आ। तौंदे घूमना के काफी अच्छा जगहा आ।